Iyena aseng esso dipake pabbahasa ogiq engka esso senneng esso salasa esso arabaq esso kammisiq esso jumaq esso sattu na esso minggu